Pulɗeɓɓo ka o hefti jolloru ɓe pataakiwol haa nɗer nɗe o maɓɓiti pataakiwol mai pataakiwol mai ɗo wia hey himɓe wuro on tokka warugo nanga liɗɗi nyanɗe alaɗ on acca na amin nyalomaaje luttuɗe sonaa non min yaran iyam mon nonno ɓe winɗi ha pataakiwol man sai pulɗeɓɓo ka ɗo ɗogga ɗo ɗogga yehi nɗer wuro yehi hokki lamɗo nɗa pataakiwol jei ko o laari ha nɗer jolloru nɗe o ɗo ngaawa liɗɗi.